مستحيل للآلات ان تنتج الفن لان الفن هو جهد بشري وعقلية بشكل أساسي، و ان انتجت الآلات الفن فان برمجة تلك الآلات تكون بالعقل البشري، فاذن الفن ينتجه الانسان وليس الآلة.